<hesitation> ongyori ngong free time, free time ngori nui ngopenong nawa', hiya ponna toku noi ningi free time ngori ngongung, nawa' roki, <noise> nii ong buk nawai, buk nawai tuheng kana ho roki tiwo free time ngori o'konomoromo roki manni kingumo meng o'konongong ho tiwai torikumo nui nuhenana. Impa poti ponna ngi nawa' toku o'konopenong, nawa' toku kingupenong nawa' roki aatope nana. Aatonno, tikite aatomo eneke kingupenong noko penana hiya uwa ya yii toku mero noi ngohnana, ho hiya tiwoning nawah kingking ngori huku nawa' eneke o'konomoro tanimoro, tanimoro ho kingking noi nahah nokopenana hiya uwa ya eneke ngongung tuhennana ningi onyori free time onnowo nawah ngongung. Impa noi mobail, noi ong ngong o'kongung sekingurupe hamuhenana ong feis buk ngung ho hiya tiwoning ngawah ngung, seeking ngunno uwa noi mononno ai tiki monomonomo nui nuhenong. Impa ho noi, noi nawa' owo raano raanoning mihe hamuhenana ongi owo raano kokopauki roki market kori yii hukaronno, market kori hukaronno turumorohenana. Impa ho uringi, uringi hoyori free time nii manni uringi free <noise> time manni roki huri ngoriki nui nuhenana, hiru ngoriki miro nabisiki ne'moi nuhenana. Noi ong kitori monoruh ong huri o'konowee'kong, uuhee'kong, uuhee'kong, ho tiko pirukurepe mihenana. <noise>